मांस त लंबा समय त सुरक्षित राखण ले हम येता फ्रिज म राख सकदा, वैक्यूम सीलिंग या एयर टाइट कंटेनर म राख सकदा और हम मसाला लगे के भी ये टा सूखे सकदा जेसे की मांस ख़राब न वो।